في المكان اللي نشتغل فيه، عندنا حوالي ستة نوافذ. النوافذ تضفي جو من الحيوية وتساعد على التركيز. نحب نكون في مكان فيه ضوء نهاري.